sitten rupesi tulemaan jo sellaisia käsikoneitakin - jolla - niin kuin niin kuin tappurin arvoisia - ihmisen ihmisvoimalla pyöritettiin se oli sitten jo suuri asia aivan mahdoton että kun nyt on jo tuollaisiakin ja sitten osa rupesi laittamaan niitä jota hevosilla sitten sai niitä - ajaa jotta se hevosvoimalla meni sitten sillä lailla kierros jolla ja ja sitten niin -- ja ja no ne on sitten niin tuli rehti tappurikin sellaisella - koneen voimalla sitten ruvettiin niin se oli sitten jo ajatteli tämän parempaa nyt enää voi - millään tullakaan jotta se on nyt se kaikki se huippu nyt on jo käsissä sanottiin oli puimakoneita tappuriksi täällä sanotaan että se on vähän niin kuin outo nimi - tappuri - täällä sanotaan vain tappuriksi aina sitä puimakonetta on sanottu ja ja se on no sitten no onko nyt sitten kun pojat kun minunkin poika pojat on jo monina kesänä niin leikkuupuimuri pellolla käynyt jotta kyllä asia muuttunut on niin paljon että ei taida niin sanoakaan mutta en minä sano että se on huonompaan päin muuttunut kyllä se niin kuin parempaan päin mennyt on ja hyvin ainakin on niin kun ne on ne on noin kovaa kasvamaan ne on saanut nuo pojat nuo maatkin jotta ne on oikein hyvin hyvin tulevat toimeen vain vaikka ei sitä ole sen enempää sitä maata mutta ne on sellaisia että ne panee sitä apulantaa sitten sinne että se reiluun pitää kasvaa se maa jotta ei se saa olla jotta se vain - sellaisena niin kuin joutomaana pidetään maata ja ne plaa sanoakin kovaa jotta niin ne on ihmeellisiä saamaan kasvamaan tuon maan nuo meidän veljekset ja minä minäkin kyllä yritin aina mutta en minä ollut niin minulla oli vähän suuret alueet sitten niin en minä saanut niin hyvin sitten mutta kyllä minäkin sain voi minulla - oli reisunkin niin sitten niin minulla oli sellainen hyvänmoinen tamma hevonen ja ja niin sitten niin ne ne oli halpoja sitten ne varsat ja sillä oli niin minulla oli meillä oli kaksi niin sellaista ajettavaa sitten oli kolme varsaa ja sillä tammalla oli kolme varsaa sitten ja ne sitten rupesi jo kovaa sanomaan jotta mutta kun minä päästin ne tuohon prinkaan hyppäämään pihalle ja jaloittelemaan jotta myymään noita - pitää ruveta nyt jotta kun niitä on vaikka kuinka paljon joka paikassa niin minä sanoin jotta no en minä niistä ole piitannut kun ne on ollut niin halpoja nyt tätä nykyä ne varsatkin jotta ei niistä ole paljon saanut ja minulla on kyllä heinää - jäämäänkin vielä niin iso lato heiniä täyteen niin minä en minä ole niille mitään muuta antanut kuin heiniä hyviä heiniä niin ja ne on pysynyt noin hyvässä kunnossa jotta ne on aivan niin kuin ne olisi - syötettyjä olleet ne varsat ja sitten kun niin minä pidin niitä vain sitten ja niitä oli sitten hevoslukua oli jo viiteenkin asti sitten no niin minä sitten niin sanoin - sitten kun minä myin ensimmäisen niin ne rupesi sanomaan että kyllä minä olen vain ollut oikeassa ne sitten tyyristyy jotta minä sain sitten rehdin hinnan jo hevosesta ja se oli neljäs talvi sitten se varsa jo sitten se kerkisi niin vanhaksi ja minä sain siitä sitten hyvän hinnan ja sitten ne aina vain niin ne sanoo monikin sitten sanoo että - en minä ole väärässä ollut - yhtään vaikka minä olen - pitänyt kun kerran on elukka ollut ne kysyi jotta mitä noille oikein annetaankin noin paljoille hevosille niin minä sanoin Vantekin se oli Vanteltakin kysynyt vanhimmalta pojalta niin ja se oli sanonut jotta -- ruokaa niille annetaan ja kyllä näyttää siltäkin jotta ne on saaneet - ruokaa kun ne on että ei ne ole laihojakaan tuota ei nyt olisi vissiin tarvinnut tuo
joo ei kyllä se on hyvä oikein sopivaa Tapasitteko te paljon markkinoilla myydä hevosia
no en minä - oikein paljoa myynyt muuta kuin yhden hevosen minä olen markkinoilla myynyt ja ne oli siihen aikaan mitä minä olisin jos minä olisin niin pitänyt vähän vieläkin sitä varsaa se oli siihen aikaan vielä niin se oli vain tuhannen markkaa korkea melkein - hevosen hinta silloin ja sitten niin se oli sellainen kolmannen talven orivarsa ja se oli sitten oikein sellainen komea se varsa sellainen puhdas liino oikein oikein oikein valpas se kruppi krupinkin väri oli ja oikein - puhtaan liino sitten se oli ja jotta ei se ollut sellainen vähän valkoisenmoinen no minä sitten menin sillä plassia sinne siitä Kristiinan siellä sen pitkän sillan ylitse ja se meni hyvin sitten möyhkevää sitten sinne niin tuli kovaa hevosen ostaja sitten minun ääreeni se kysyi mitä ori maksaa minä sitten viis tuhatta määräsin a ei niin paljosta - puhuakaan no en minä sanoin jotta no ei siitä ole mitään väliä jotta kyllä minä sen vien kotiinkin jotta mä sen kyllä sillä pääsen kotiinkin Että se on niin sellainen nyt vielä että sillä pääsee kotiinkin menemään no puoli viidettä sitten luvattiin jo siinä sitten ja minä sanoin ei kyllä koko päivä sitten tehtiin sitä kauppaa ja sitten se tuntui sellaiselta että ei ne sen enempää anna niin minä lopuksi myin sen sitten sillä puolella viidettä ja se oli sitten siihen aikaan aivan sellainen olevinaan mahdoton hinta jotta kun ei siihen aikaan saanut muuta kuin hyvistä hevosista sai viisi tuhannen markkaa ja jotta sanottiin jotta se on saanut tuhannen markkaa hevosestansa sitten se oli aivan olevinaan mahdoton hinta - mutta ne sanookin kyllä että ei sitä liian monta monella ollut niin komeaa hevostakaan kun se oli minulla silloin se ori ja se oli niin parhaaksi suurikin ja sitten sellainen minä sitten sen vielä vähän niin kuin priissasin että se meni hyvin pöyhkevää sinne - ostoplassi sitten sitä siltaa pitkin ja kyllä minä ostan kohta sain sitten ympärilleni ja mutta ei ne vain sitten sitä viittäkymmentä - viittä sataa ylentänyt - vaikka minä meinasin olla niin kovaa jotta minä vien takaisin jos ei se tule siitä niin paljon mutta ei sittenkään täytyy alentua se - että no koska minulla oli hyvä tamma sitten vieläkin niin mitäs sen nyt antaa nyt mennä sitten koska sitä ilmankin - hyvän hinnan saa ne sanoo monikin sitten jotta siellä korttelipaikassa jotta kaikki minun hevosestani tykkää ne jotka oli - kanssa myymässä miehiä toisetkin siellä samassa korttelissa
kuinka usein tuolla markkinoilla käytiin
no siellä ei oikein kovin usein sen tähden oli - mikkelimarkkinat ja juhlamarkkinat ja kynttelimarkkinat ei paljon muita ollut Kristiinassa mutta - sitten oli tuolla niin Vaasassa ne oli oli vielä päälliseksi niin laskiaismarkkinatkin jotta siellä oli kanssa samoin niin juhlamarkkinat ja mikkelimarkkinat ja ja ja sitten niin joulumarkkinat ja - sitten niin ne ne ne ne talvella ne kynttelimarkkinat ja se laskiaismarkkinat päälliseksi oli - Kristiinassa jotta sinnekin sopi mennä tavaraa myymään sinne tuli sitten tuolta täältä Parkanosta ja mistä heitä tuli - ostajia sitten sinne Kristiinaankin ja ne oli paljolti suomalaisiakin sitten siellä Kristiinassa sellaisia ostajia ja -- Vaasan puolella - oli paremmin niin sellaista ruotsalaista kansaa - sielläkin oli sen tähden - että kyllä sinne tuli nuo -- ylistarolaisetkin ja Kyröstä Kyröstä ja sieltä laajaltakin päin sinne plaasi tulla aina ostajia väliin - Vaasaankin jotta sielläkin oli suomalaisiakin ostajia

kuinka kauan siellä viivyttiin siellä markkinoilla
melkeinpä ne oli niin kuin kahden päivän reissu sitten jos jos myydyksi sai mutta jos ei saanut myydyksi niin kolmaskin päivä meni sitten - useinkin ainakin minä niin aina kahden kahden päivän päästä pääsin lähtemään kotiin voi mutta ne oli ennen niin ne hevosetkin kovia kestämään nyt ei tähän - ajan hevoset kestäisi sitä sellaista ajoa kun sitten vielä oli niin tyhmää kun sieltä markkinoilta tultiinkin niin aivan niin kuin kappia vain vielä ajettiin sitten hevosella ja niin kuin kilpaa jotta se ei paljon siihen aikaan ollutkaan mitään muuta - kilpa-ajoja muuta kuin niin kun kaupungista tultiin ja oli muitakin kaveria niin - sitten ajettiin kilpaa ja ne kesti ne hevoset eikä ne tehkääntynyt jotta ne oli kummallisia jos nyt tähän aikaan sillä lailla hyppäytettäisiin Vaasan välilläkin ja samoin kuin Kristiinan välillä aivan ne tehkääntyy mutta ei ne ne oppi aivan sellaiseen ne hevosetkin ennen kun niillä aina oltiin melkein joka viikko reissussa - mitä kulloinkin vietiin sitten markkinoille ja - kaupunkiin muutenkin vietiin reisun minä muistan sellaisen kamalan paikan ja minä tiedän viitsiikö sitä tuonnekaan jos ei se olisikaan oikein tosi ollut mutta kyllä niin kun minä sen siksi aivan otaksun oli tuolla niin - Vaasan vanhan Vaasan apteekin työnä niin reisun kun minä menin kanssa minä vein silloin kauroja niin niin kuin Vaasaan kanssa kun ei täällä ollut silloin ei kaupat kaupat mitäs sellaisia viljaakaan ostanut ja sitten niin minä olin siellä apteekissa pidätyksissä ja ja sitten niin oli kaksi miestä siinä sitten niin oli sellainen suuri - liino hevoskonkari sellainen laihanmoinenkin ja sanoo jotta niin vai eikö vaihdeta hevosta minä sanoin jotta en minä ole koskaan vaihtanut hevosta enkä vaihda nytkään mutta ne oli niin ihmeellisiä ne miehet jotta minä uskon aivan jotta niin minä ajattelin jotta niin nyt on melkein paras ajaa ennen kuin tulee se metsätaival niin niin nuorten miesten edelle ne oli olevinaan vähän juovuksissa ja minä ajattelin jotta niin jos ne ajaa menevät jos ne metsään asti pääsee kun ne oli aivan sellaisia niin kiihkoisia että ne sitä pitää olisi pitänyt vaihtaa niiden kanssa hevosta ne tykkäsi sitten sen verran minun hevosesta se oli sellainen nuori justiin kuuden vuoden vanha hevonen ja sellainen muuten komea hevonenkin se oli ja ja sitten niin minä ajoin niiden edelle no ei ne olisi muuten minua niin yrittäneet följätä mutta niin kun minä annoin hevosen kävellä niin ne aina kärryt prakaa oikein kovaa kun ne hyppäytti kanssa yritti niin kovaa minua saavuttaa mutta minä ajattelin jotta - enpä minä enää päästä noita miehiä edelleni jotta minä ajattelin mitä ne - mitä tekisi jos - romu kääntää hevosen poikkipäin tielle ja sanoo jotta nyt vaihdetaankin sitä hevosta minä niin minä tuumasin ajattelin jotta jos niin olisi tapahtunut niin minä olisin pyörästänyt hevosen toisin päin kanssa sitten ja nyt mennään toisinpäin ennen kuin olisi vaihtanut hevosta ja niin ---- pakkokeinolla ja - minä uskon aivan että ne oli sellaisia - pakkokeinojen miehiä ne oli sellaisia vähän sen näköisiäkin oikein ja olevinaan juovuksissakin ne oli vähän ja ja aivan sellaisia minä ajattelin mitä nuoren kanssa tekee ne on kumminkin ei ne ole aseettomiakaan kumminkaan ja sitten kun minä minä flaskasin hevosta sitten kun minä ajoin niiden edelle ne aivan niin kuin pelästyi sitten kun se oli hevonen yhtäkkiä sitten niiden edellä ja ne alkaa hyppäyttämään kanssa oikein kovaa ja yritti minua kiinni aina följätä mutta ei ne - minä kohta ajoin niin kauas jotta ne oli meni - jäi näkymättömiin ja minä annoin sen kävellä aina hevosen ja kuulin niin ne aina tuli pärskäytti sitten kuului niin kärryjen -- kova kolina sitten siellä perässä mutta - se ei on nyt aivan se selvää että oliko ne olisiko ne pakkokeinot vaihtanut mutta en sellaiseen uskoon minä jäin niistä miehistä jotta sellaisiakin voi olla kyllä mm ei tuo nyt olisi tarvinnut tuollaista toimittaa tuonne mutta
kyllä se sen sopii toimittaa no eikö siellä markkinoillakin pakannut vähän olla sellaisia huijareita ja
tottahan siellä niitä oli joo ei niiden kanssa pitänyt kyllä se on melkein niin ei siellä tohtinut mitään sellaista niin kuin ostaa - hevosasiaakaan outo ollenkaan kyllä siellä pian olisi - hevosettomaksikin joutunut minä muistan ennen niin tämän se oli täältä kylästä kotoisin mutta en minä sano kuka se on ollut niin kun niin se ensin myi hevosensa vähän niin kuin halvalla hyvänmoisen se oli vähän niin kuin - vikurinen hevonen mutta muuten hyvä hevonen komea oikein ja sitten kun se myi hevosensa niin se sai sitten sellaisen hevosen jotta niin kun se luuli jotta se on nyt oikein hyvä hevonen jotta hän nyt oikein voitti hevoskaupassa ja se pani sitten sen toisen - hevosen korvalle niin se rupesikin oristelemaan ja se oli tamma jotta niin käy se oli molemmat ori ja tamma se oli sellainen hevonen sitten jonka se sai
onko niitä sellaisiakin
sellaisiakin on kuulemma ollut se ja se on tämän kyläinen sellaisen saanut ja se sitten niin oli toiset kauppamiehet sitten jotka oli hevosen kanssa jotka oli suurempia hevoskauppamiehiä niin se oli sanonut jotta kyllä sinun - on paras lakata nyt tekemästä kauppaa se sai sitten sen taas se olisi sitten niillä - huijarilla ollut minä uskon niin justiin kuin sellainen valttikortti jotta jolla oikein sitten tienattiin se oli muuten ollut komea ja sitten ne otti - sen taas tähän aivan niin kuin mitättömästä hinnasta takaisin ja taas yritti muille sitä myydä se oli niin sellainen ollut sitten se hevonen joo se on niin jotta ei siellä pidä joutua omattomaksi kun sitten se sai lopuksi sellainen niin ylpeän jotta niin se sitten sen myi senkin sitten mustalaiselle ja ja se minä uskon meni sekin aivan sitten ilman se se oli sitten saanut jotta kun se oli ruvennut kräväämään sen hintaa niin saanut sieltä vain - kirjoitettu tule hakemaan takaisin pois että se on sellainen että ei sillä mitään saa aikaan sitä saa siloja ei mitään selkään että saat tulla hakemaan sen pois ei saanut siitäkään sitten mitään jotta se on sellainen ei siellä pidä oudon mennä kauppoja tekemään se oli tuo Kuuselan Ludvig sellainen sillä oli väliin suuria laumoja hevosia kun se vei markkinoille ja se oli hyvä tekemään kauppaa ei sitä saatu minä uskon se sai se menestyy hyvin niiden hevosten kanssa se väliin niitä haki tuolta maakunnasta paljon ja sitten vei suuria joukkoja - markkinoille sitten niitä se on asuu tuolla Närvijoella se se on vieläkin sellainen terve - höyhkä mies mutta se nyt enää hevoskauppaa tee mutta kaikkea muuta vähän vähänläntäistä kauppaa tekee väliin se ostaa heiniä ja myy niitä ja jotta se on vähän sellainen kauppahenkinen
se on teistä nuorempi
joo se on vasta niin kuin siinä - puoliväliin seitsemänkymmenen taitaa olla likempänä jo seitsemänkymmenen
no missä te siellä kortteeria oli siellä markkinoilla
siellä piti ottaa aina sellaisen pyytää niitä oli sellaisia renkitupiakin sitten siellä johon sai hevosen kun ei mihinkään suojaan saanut hevosta niin siellä pihalla sai olla hevonen ja sitten sai olla siellä renkituvassa sitten miehet yötä aivan niin kuin ilmaiseksi jotta oli sellaisia renkitupia sanottiin sitä renkituviksi jotta ne oli sellaisia johonkin tuollakin - Vaasassa oli sellainen ja Finnilässä niin sellainen siellä tehtiin siinä renkituvassa sitten toisessa päässä niin sellaista lanskaakin sitten tehtiin siellä kierrettiin se oli sopivaa katsoa sitten kun sitä meni sinne sinne se lanskapuolelle katsomaan kun sitä tehtiin ja se oli sellainen iso huone sitten siinä toisessa päässä sitten jossa sai matkustajat olla ja se ei ei se maksanut sitten mitään tuolla Vaasassakaan Kristiinassa oli kanssa samanmoisia mutta ne oli vain niin kuin vähemmässä määrässä sellaisia jotta ei sinne mahtunut oikein paljon - sellaisia vieraita

mitä sieltä markkinoilta tuotiin kotiin
no eipä sieltä nyt niin suuria suuria todesta jos muuta niin suoloja - otettiin ja piti niitäkin tuoda melkein kaupungista suolapussi otettiin tuollainen puolen hehtaarin heh hehdon - puoli säkki sitten otettiin kärrylle ja rekeen ja oli niitä sitten sellaisiakin jotka niin otti - viinakauppaankin meni mutta minä en mennyt koskaan sinne minä olen ollut niin raitis en minäkään nyt niin raitis ollut jotta niin en minä aina joskus mutta niin en minä se koskaan niin oikein ollut sellainen että minä olisin ryypännyt että olisi huomannut kukaan sitä että sen vikainen niin on poikana ollessa väliin joskus tuli sellaista kuin minkämoiseen - seuraankin sattuu niin tuli sellaistakin äijänä ollessa en minä ole enää - ei yhtään kertaa ollut juovuksissa

mitähän tämän oikein saa -- jotta ei tämä ole oikein kamalaa jäljestä päin kuulunut täältä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
eihän se ollenkaan ole kamalaa
- kun äsken meni mieleen yhtä asiaa minä olisin sinulle toimittanut vielä mutta en minä niin se meni minun mielestäni nyt vähän pois mitä minä olisin sanonut ei olisi saanut ilmoittaakaan ollenkaan jotta ajatellut mikähän se nyt olisi ollutkaan ei se nyt mikään niin erinomainen oikein ollut mutta oli se nyt joku sellainen
onko tältä kulmalta sitten ennen aikaan käyty tuolla Teuvalla kirkossa
on siellä on - toiset ja toiset olisi niin kuin Laihialla ja niin tuo niin on ollutkin niin tuo tuo niin kun on Teuvalta - Laihialta on pitänyt täällä - kulkea Jurvassa niin johonkin papin aina niin niin niin tuota niin aina - kuukaudessa kahdesti - onko se niin kuin kahden viikon sisällä aina reissu pitänyt käydä niin ja sillä sillä on tämä Jurvajärvikin ensin pantu alkuun niin sen kuivaaminen se on niin kun ne se on tullut rattaisiin pitänyt tulla tänne aina ja se oli sitten niin kaukana niin järven vesi jotta se oli tuolla niin Pyörnissä kyllä te Pyörnin kumminkin -
tiedän
niin siellä asti - järvenä sitten tämä Jurvajärvi niin kaukana siellä järvenä ja se sitten niin rupesi se pappi sitten niin jotta tehtiin tuosta niin Kaaronnevasta niin sitten sellainen oja sinne kun ei siinä ole se oli niin vähää se häjyä se jotta josta se vesi vähän meni pois sieltä järvestä sellainen ja se oli sitten laihialaiset niin oli sitä tullut sitten luomaan sitä ojaa sinne sitä sinne Kaaronnevalle joka oli sitten niin kuin siitä järven suusta justiin niin meni sitä mannermaata sitten niin se oja sitten niin sieltä sivua sitten tehtiin sellainen iso oja oikein sellainen niin kuin kanava - ihmisvoimalla sitten tehtiin ja ja sitten niin mikäs sen nyt tässä olikaan sen - papin nimi se oli mukava se ojakin on ja se sama oja on nyt aukaistu sitten uudestaan ja sitten se on täältä Tupelta asti nyt auki jotta se ei pääse sitten ollenkaan järveen menemään nämä nämä vedet täältä mistään ja niin ka kun en nyt muista yhtäkkiä tule mieleeni sen papin nimeä - ka kun en nyt muista - olkoon nyt mutta
onko se suomalainen nimi
kaka - mikäs se ojan nimi nyt olikaan ja se on nyt aukaistu sitten suureksi ja siinä on tehty niin sellainen se maksoi paljon se siltakin niin joka siihen tehtiin se menee sitten sinne Peltokosken myllyn alapuolelle asti jotta se josta se vasta menee sitten jokeen se pääsee menemään se tämä nämä vedet kaikki jotta ei se mene järveen ollenkaan kas kun mikään ei tule nyt mieleen ei se on niin tuttu se - oja ja sitten luultiin sitten jotta niin se - menettää niin se ottaa pian tienaa koko Jurvajärven haltuunsa kun niin ne laihialaiset tuli sitä luomaan sitten sitä ojaa niin meni jurvalaisetkin oli mennyt luomaan sitten sitä ja se tehtiin aivan niin kuin yhteisellä voimilla sitten se oja sinne ja jotta se rupesi pääsemään se pappikin tänne aina Jurvaan sitten tulemaan niin ja se ei millään muulla muulla päässytkään kuin ratsain se oli aina kulkenut sitten täällä Jurvassa mikäs se on ja se nyt olikaan
- onko se sen papin nimen mukaan sitten
on justiin sen papin niin sellainen kuin se papin nimi oli niin se on se oja mikäs oja se - nyt onkaan se on ja se on nyt sitten niin nyt tässä avaamisessa niin se on nyt sitten niin sama oja nyt se on nyt tehty sellaiseksi suureksi kanavaksi kanssa ja sitten siinä se maksaa se siltakin siihen paljon kun se siihen notkoon tehtiin se sellainen siltakin sitten nyt piti tehdä sitten ja niin ka kun aina on mennä - tulla mieleen se ojan nimi mutta kun ei nyt muista se olisi niin mukava ollut kun muistaisi sen ojan nimen sanoa

ja se on se on tämän Jurva niin kuin kahtena se on - se o tämä kirkonkylä ja ja tämä Hangan numero sitten on kuulunut sinne kirkonkylään kanssa niin kuin minä jo sanoinkin ja ja niin - toiset on tämä Järvenpää ja nämä tämän kylästäkin kaikki muut on kuulunut Teuvalle sitten Teuvan kirkkokuntaankin ja -- papille asioissa mitä on pitänyt olla niin
kuinkas ne kirkkomatkat kuljettiin kun ei sitä tietäkään ollut
tietysti parhaiten käyden maassa jalkaisin saa sanoa - - millä paljon muulla ja sitten ne sanookin jotta niin kengät kainalossa ja kesällä se on tarkkaa kaikin puolin jotta ei ole kengät kuluneet niin - Wacklinin oja se oli Wacklinin oja meni taas niin yhtäkkiä mieleen Wacklin Wacklininoja se on joka siinä nyt aukaistiin taas sitten siitä on pitkä kun se on -- vähän aukaistu siitä on ainakin niin sata vuotta kun se on ollut auki enääkin siitä on kuin sata vuotta siinä kun se Wacklininoja on aukaistu siihen aikaan kun se on ensin siitä aukaistu mutta on se tehnyt sellaisen asian sitten kun se oja on tullut auki siitä jotta niin se on ruvennut pääsemään sieltä jotta ei se ole niin leveäksi mennyt se järvi sinne Pyörniin asti että se on ruvennut vetämään vähän se oja sitten sitä vettä nopeampaa tottahan se aluksi kaiketi se oli justiin siinä niin järven suussa sitten josta se oli lähdetty viemään ja se on ollut jonkinlaista jokea kumminkin on ollut siihen sieltä sitten - ka - sieltä läpi - sen niin järven niin muistan kun niin isävainaa plaasi -- toimittaa ja äitivainaa jotta niin sitä niin oikein talvellakin luotiin sitten kun oli kuivempaa aikaa niin lapiomiehiä on vain ollut voi kyllä se oli se oli sitten reisunkin niin minä sitten sanoinkin silloin kun jotta se oli tuo niin -- tuo tuo mikä se nyt olikaan niin Vainio - älkää tuo tuo - Heikki sitten joka sitä plaasi tyyrätä sitä auskariakin. jotta se oli sellainen voimakas - jotta ei sitä olisikaan pystynyt kaikki tyyräämäänkään ja voi minä - muistan se oli ei se ole niin ei sitä pitkä ole kun se on kuollutkin se mies ja minä sitten se oli oikein sellainen voimakas mies ja minä muistan kun silloin oli niitä siirtolaisia oli täällä sanoi ne oli sitten kirkolla meni sinne Kangasalle kanssa ja se sitten sanoi jotta minä kysyn että mihinkäs sitä noin suuria kiviä viedään sillä lailla sanotaan kottikärryksi niin se niitä sellaisia suuria kiviä ja se oli silloin jo vanha mies oikein minä sanoin no vieläkö vanhaa kaimoa myöden menee tuollaiset kivikuormat sanoo että no kun täytyy kun niin no siirtolaiset niin aivan niin pillasi heidän saunankiukaan että pitäisi sitä uusia niin. se tykkäsi kovaa kun minä sanoin jotta vieläkö vanhaa kaimoa myöten menee tuollaiset - kivikuormat vain vielä sanoo että tottahan ne - se oli suuren talon isäntä tuo niin minun veljeni oli kanssa niin siitä on nyt kolme vuotta kun - siitä on ja Amerikasta täällä ja ja niin siitä oli kolme kuusikymmentäkaksi vuotta ja me sitten - aivan ajelimme nuo oli nuo niin Hannukselan niin veljenpojat niin kovia sitten ne aina tuli hakemaan jotta me melkein jo liiaksikin jouduimme olemaan aivan vieraan -- niin autojen päällä ja niin ne sitten niin reisunkin olimme Martin luona tuolla joka on Närvijoella asuu se Martti joka on kanssa tuolta Norinkylästä kotoisin minun veljen poika ja sitten kun se haki sinne ja me olimme sitten menimme Vaasaan ja ja sitten niin siinä oli jokin se oli siellä iso se - suuri satama johon on ne kaikki suuret laivat tulee oikein oikein suuria laivoja siinä oli sitten ja kun se oli tyhjänä vielä niin se oli aivan niin kuin suuri korkea tuparati kun siinä rannassa oli ja siinä oli jokin kapteeni kulki sitten niin siinä laiturilla niin se sanoi minun veljeni sitten jotta niin siitä on niin kuusikymmentäkaksi vuotta kun hän on tästä lähtenyt Amerikkaan se otti kovaa puheeksi se sanoi että - mutta onhan kummallista kun jo että on vaipunut aivan sikseensä kun niin vielä sellaisen miehen näkee joka on kuusikymentäkaksi vuotta tästä lähtenyt Amerikkaan ja nyt näkee vielä samassa paikassa sellaisen - se meidän kanssa rupesi praataamaan oikein kovaa ja tuli niin kuin vaikka se oli sellainen - herra oli se tuli sitten siihen oikein meidän kanssa siihen autoon asti se sanoi - että komea meillä on autokin se oli sen Martin auto sitten jolla me olimme

kolmekymmentäkaksi vuotta kanssa olleet se minun poikanikin Kanadassa siitä on kaksi vuotta kun se on ollut niin täällä - Jurvassa ja Suomessa kanssa katsomassa mutta niin kun niiden tulee ikävä sitten kun ne se on aivan se minun veljenikin kirjoittanut jotta aivan mutta se on niin paljon kanssa jo tiedämme sanoi että kyllä hän yhtä terveenä on pysynyt mutta ja tuo ikä on niin korkea jotta ei hän tohdi enää lähteä että teki mieli vielä käydä - ja samoin sen pojan niin ja sen emäntä niin se on aivan kanssa niin justiin kun se on kirjoittanut niin niin kuin aivan olisi uusiutunut jotta se on tullut niin kuin uudestaan ikävä Suomeen sanoi että kun ei olisi mitään niin väliä kun eläkkeelle pääsee -- pikapuoliin niin vaikka missä olisi jotta mutta kun on perhettä siellä päin niin siitä ei sovi lähteä liioin sitten - mihinkään muuallekaan vaikka ei niillä ole kuin yksi likka niillä vain on sillä minun pojalla mutta niin sitten sillä on perhettä sitten sillä sen likalla ja totta se on sellaista että kun se on siellä kotiutunut niin se ei sieltä tule vain niin lähdetyksi ja sen pitäisi täällä sitten ottaa sellainen olinpaikka ja ostaa itsellensä jonkinmoinen sopiva tila ei se täälläkään nyt enää muulla lailla passaisi kun sieltä tulisi Suomeenkin niin että ei se nyt enää tässäkään vanhassa kodossakaan niin olisi mukavaa tilaa ja

Vähästäkyröstä - Järvikylästä kotoisin sen emäntä on
no ette te tullut sitten lähteneeksi kumminkaan
no ei se oli sellaista minä kyllä meinasin - suovuri se oli minun emäntäni veli kun niin silloin kun niin minä olin - siihen aikaan piti olla arvannostolla ja arpa oli sellainen surkea ja joka niin sai ensimmäisiä numeroita niin se joutui silloin niin kolmen vuoden reissulle ja ja minäkin sain sitten kun niin minä olin siellä arvannostolla tuolla ja Kauhajoella piti ollakin ja minä sain kanssa toisen numeron sitten ja se karkasi sitten se joka ensimmäisen numeron sai jotta minä olisin joutunut siinä niin kuin kiikkiin sitten kun ei se olisikaan ollut enää saatavissa se joka ensimmäisen numeron sai ja kun se kuuli se minun suovuri sitten siellä Amerikassa jotta niin minä olen sellaisen numeron saanut ja sitten nyt pitää kolmen vuoden reissuun niin - ne vietiin Helsingin kaartin kaikki silloin jotka vietiin no minä sitten niin minä ajattelin ei tuokaan ole nyt minä olin justiin oli silloin vihitty - emäntäkin jo täällä jo oli oli jo sitten niin minä sanon että kamalaa sekin on mutta minä tuumasin jo sitten siihen lajiin jotta mitäs siinä muuta sitten nyt jos kerran tulee lähdetyksi niin hetken päästä emäntä sinne kanssa sitten ja mutta en lähtenyt kumminkaan ja oli niin onnellista sitten jotta niin ei viety kuin suurimmista pitäjistä yksi jotta ei Jurvastakaan viety ollenkaan jotta minä säästyin sitten koko reissusta ja se olikin ollut kova reissu kun olisi pitänyt kolmen vuoden reissuun mennä Helsingin kaartiin se oli siihen aikaan sitten sellaista se oli justiin se aika kun niin oli sellaista jotta niin ei täällä ollutkaan sitten sitten tuli sellainen jotta se tuli se niin venäläisten Venäläisiä tänne tuli paljon sitten kun tulikin sitten se pian se sellainen kahakkakin

minkäslainen se arvannosto oikein oli
se oli sellainen jotta niin kun se oli ennen kun se oli rehdisti ottaa joka sai ensimmäisiä numeroita niin ne joutui kolmen vuoden reissuun vaikka mihin päin sitten vietiin ja sitten - joka sai ylempiä numeroita niin ne pääsi tuolla oli Närpiössä sitten sellainen jotta ne pääsi niin vähällä jotta niin ensi kerralla niiden piti olla viisi viikkoa siellä Närpiön kasarmilla ja sitten toisena vuonna kolme viikkoa ja kolmantena vuonna niin kaksi viikkoa ne pääsi sellaisella sitten niin sotaväestä ja jotka sai ensimmäisiä numeroita niin ne joutuu olemaan vakinaisesti kolme vuotta jotta jos lomaa vähän annettiin joku viikko mutta ei ei paljoa jotta - jo vähän annettiin todesta lomalla sai käydä kotona ja se oli sitten niin joka tuli terveeksi syynättiin niin se sitten niin piti sieltä numerot oli sinne pantu johonkin astiaan ja sieltä sitten piti nypätä ja siinä oli sitten onni onnettomuudessakin joka niin sai ensimmäisiä numeroita niin siinä voi niin menettää paljon ja siinä ei auttanut sitten mikään muu neuvo muuta kuin arpa se on joka arpa se on sitten joka sen tasasi ei auttanut muuta kuin mene sinne vain mihin se viisaa tuo Hankaan Herkkokin niin se se joutui toisen edestä sitten kanssa kun niin oli kaksi ei kahta veljestä otettu yhtä aikaa tuo Vaasan niin - pataljoonassa se oli - sitten se - Herkko se Hangan Herkko ja mutta niin se sitten pääsi - kaksi vuotta sen piti olla siellä mutta sitten niin se pääsi se toinen veli irti niin sitten sen toisen piti tulla niin sitten Herkko pääsi yhtä vuotta ennemmin kotiin jotta sellaista se on ollut se arvannosto ennen niin ennen todesta sellaista se oli jotta niin
missä se pidettiin
Kauhajoella tämän paikan piti olla sitten siellä jossakin muistakaan sen talon nimeä missä se oli sitten se syyni syynättiin ne ensin kyllä jotta terveeksi tuli jotta osa tuli sitten jotta ei trengännyt ne mennäkään nostamaan sitten ollenkaan kun ei ollut oikein terve että sitten kun minäkin sain toisen numeron niin minä katsoin niin oikein ne niin kuin nauroi vain ja tykkäsi kovaa minä uskon herrat jotta minä olin siihen aikaan hyvin riski mies riski mies todesta kyllä saa sanoa ja minun se oli sitten niin oli tuolla Tainuun Mikki oli ensimmäinen nostaja me olimme sinne kirkonkylältä oli ensimmäisenä piti nostaa ja sitten niin se oli ensimmäinen nostaja minä olin toinen ja se otti kolmannen numeron ja minä toisen jotta ne oli niin kuin ne olisi pantuna siihen minä kyllä - olin siellä ottaa ja ottaa jotakin toistakin mutta kuka tietää että vaikka se olisi ollut sitten se ensimmäinen ja se oli se se sattui olla niin mukavasti jotta niin se viimeinen nostaja sai sen - ensimmäisen numeron että se pysyi siellä pelättävänä kaikilla jotta kuinkahan niin sattui onnistumaankin sen siellä pysymään

kyllä - niin kuin harmia oli kovaa sitten kun sieltä tuli - nuoren emännänkin ei se ollut mitään ilosanomaa kun - arvannostosta tultiin mutta se on - sitten - niin jokin ämmä toimitti jotta on kirkon nyt kuulutettu jotta pitää ja Jurvastakin ja minun pitää minä sitten vain vielä ajattelin jotta niin en minä vieläkään tuota usko että ja eikä siinä ollut en tiedä mistä se sellaisen saatei ne oli ne ämmät sellaisia pahoja jotta ne yritti vähän niistä pahaakin jotta se olisi ollut niin kuin paha asia totta mikäs se olisi ollut kuin paha asia mennä kolmeksi vuodeksi palvelemaan aivan ilmaiseksi

mihin aikaan vuodesta sitä tuosta ruvettiin ottamaan
se oli siinä kun niin se oli ensin - se mahlan jälkeen kohta pian ennen kun se kuivamaan rupesi puu ja sitten oli ennen niin aivan sellaisia suuria tuparatejakin niin tuohikattoisia ja sitten maalattia siellä sitten pantiin ne tuohien päälle sellaiset niin - sahallakin eli vaikka kirveelläkin niitä melkein osa halkoo vain sellaisia että siihen tuohien päälle jotta ei ne päässyt käyvertämään ja ennen plaasi tuo tupen - herrastuomarivainaa plaasi toimittaa reisunkin se oli täällä meillä ja toimitti sitten kun siellä on tuolla niin - tuppisepällä - ollut oikein sellaisia kurillisia poikia no sitten niin ne ne oli ja tehnyt sellaista niin kuin -- vastenmielistä aivan jotta mitä tahdottiin niin ei sitä koskaan tehty muuta kuin aina vähän niin kuin toiselle lailla ja sitten oli ollut se tuppisepän väki sitten niin - päiväkunnalla työssä niin se oli sitten niiden isä sanonut että onpa pojat ollut nyt hyviä kun niin ne on noin kovaa laittanut roskapuita ne oli viisannut sitten katolle jotta niin ne oli torneista paasannut niitä malkoja tupaan roskapuita no se oli ne oli ollut sellaisia poikia jos tahkoa piti vetää jos käski vetämään niin ei mitään tullut vetämisestä mutta kun sanoi että olkoon nyt koko laskeminen niin silloin ruvettiin tahkoa vetämään ja kaikin puolin oli ollut sellaisia oli ne ollut sellaisia päässilmäisiäkin oikein kun oli niin vieraisiinkin mennyt niin oli ne mutta en minä sitä viitsinyt nyt niin sanoakaan kun ne oli pistellyt sormiakin niin voipyttyynkin jotta ei vieraat söisi voita ne oli ollut aivan sellaisia kamalia niitä oli - eikö ne saanut sitten - kuritta kasvaa eli mikä olisi eikö ihminen voisi pysyä vähän toisenmoisenakin kun se saisi rehtiä kuriakin joo se plaasi nauraa se - Tupeen se oli lautamies mies joka sitä plaasi toimittaa herrastuomarin arvoinenkin oikein

ei suinkaan ne kaikki sinne tule nuo
eihän niitä kaikkea tarvitse ottaa
no niin sitä minä meinaankin
mitenkäs sen tuohen tuosta irrotettiin miten se saatiin siitä
veitsellä tehtiin sellainen viilo ja se oikein niin kuin kun se oli oikein hyvä tuohen lähdön aika niin se niin kuin erkani melkein sitten sitä myöten että sai vain ruveta sitä - kääntämään ja sen piti sitten vähän kääriä sellaisella sellaiseen sellaisen niin - niin päin jotta ei se vetänyt käyväräksi ja sitten vähän sellaisiin sopiviin - läjäpäihin sitten ja painua päälle kohta ei sitä se olisi kohta käyvärtänyt mutta nyt meni taas mieleeni sellainen tuohen asia jotta niin pitää minun sen viitsiä sanoa mutta se on vähän niin kuin häpeällistäkin kun mutta kun isävainaa oli aina niin kovaa sellainen jotta sen piti aina niin kun mentiin päiväkunnallekin niin sitä keittoa saada niin ei varmaan niin haastattelija nyt usko että sellaistakin tapahtuu jotta niin kun me olimme siellä niin - hietakrouvisssa - yötä sitten siellä me olimme halkoja siellä hakkaamassa siellä me joka on siellä - Norinkylän tien sivussa se metsäsarka meillä siellä - siellä oli sellainen hietakrouvi krooppi sitten suuri ja me olimme siellä sitten ja sinne sammalia vain vedettiin paljon että se oli lämmin siellä maata sitten siellä sammalien päällä no se otti hyvän tuohen sitten kanssa siellä niin puusta siinä oli sellaisia hyvin nahkavia tuohia se teki ropeen siitä tuohesta ja sitten se laittoi sopivasti kivien päälle sen ropeen sitten - tueksi - vähän ja sitten niin vettä täyteen sen ropeen ja sitten pieniä tikkuja - sinne alas sitten kun se oli täynnä vettä ja sitten se oli niin tuettuna jotta ei se tänne sivulle mihinkään päässyt jotta se oli hyvin likelle niin se parrasta myöten sellaisilla sopivilla kivillä vain niin kuin tuettu ja kun siinä tuli kystää puuroa sitten ei ollut kumminkaan tuollaistakaan asiaa kuullut ikänään
no en elämäni päivänä ole tuollaista kuullut
no niitä minä ajattelin että eikö tuon nyt melkein täytyy sanoa kun se kerran meni mieleen ja se oli aivan sellainen jotta sen piti sitä aina sitä keittoa niin kovaa ehtoisin saada ja sitten kun me siellä aioimme olla yötä niin se se oli hyvä tekemään kaikkia lajeja sellaisia jotta niin kuin luulisi jotta ei millään saa mutta kun minä tiedän sen todistaa kun minä olen sitä puuroa syönyt sitä tuohella tuohiropeella keitettyä puuroa
niin sekö viritti valkean sinne alle
niin sellaisia pieniä kuivia tikkuja sitten sinne sellainen pieni jotta siinä paloi ne pienet tikut ja sitten niin kun se rupesi - kohta kiehumaan että se vähän rupesi juoksemaan niin ei se antanut sen oikein kovaa ruveta ennen kun että se rupesi sekaamaan sinne jauhoja ja sitten sekaan niin kauan jotta ne oli rehdisti kypsiä eikä se palanut se tuohi sitten muuta kuin sitä myöten mitä se kuiva oli niin jotta ei ollut vettä eikä käyvertänytkään sitten miksikään se pysyy siinä vain sellaisena niiden kivien päällä kun se sen siihen sopivasti tuki ja sellaisen - soukan paikan vain jätti sitten sinne jotta sitten ne pienet tikut siellä paloi sitten no ei varmaan tuollaista asiaa ole varmaan kukaan sanonut ennen
ei ole
- ei tuota viitsi nyt kenellekään muillekaan sanoakaan sitten jälkeenkään päin enää niin kuin teidänkään - mielestä no ei tuota sovi panna ylhäällekään
eikö se pohjaan siinä yhtään palanut
no ei kun se oli vettä siellä niin ei se palanut ja se oli niin sellainen vahva tuohi sellainen ja sitkeää lajiakin jotta se sai sen niin ehjänäkin siihen taitelluksi jotta niin ei se yhtään mennyt repeillyt sitten oikein tuota naurattaa melkein minä olen jollekin sitä sanonut ne ne on sanoo jotta ei ne ole tahtonut uskoa että se on totta mutta se on ei se en minä valehdella viitsi tuollaista joka on nyt sitten noin sukkelaa - asiaa mitäs siitä nyt olisi apua että tuollaista - valehtelisikaan - asian mukavuudeksi

sitä luulisi että se kohta palaa sitten
niin olisi - se luuli jotta se käyvertyy siihen mikä miksikä hyvänsä mutta ei se vain niin mennyt ja minä en uskonut yhtään mutta niin minä ajattelin antaa nyt koittaa ei suinkaan ne ala nyt vaikka meneekin mynkään niin mitäs sillä on väliä saa nyt - koettaa kuinka käy ja se oli sitten sellaista useinkin oli sitten sellainen meillä oli iso leili sellainen puinen leili ja se oli katajasta tehty se leili ja siellä pysyi sitten se melkein niin kuin piimääpä sinne aina otettiin sitten evääksi ja sellaista sopivaa se piimä sitten oli se oli - raikas leili sitten se oli hyvin haudottu aina ja kun se oli katajainen niin se pysyy niin kuin parempana melkein ne särpymät sitten sen kanssa sitten - syötiin sieltä ropeesta päin oikein minua naurattaa väliin kanssa - Eino minä olen sanonut Einollekin tällä lailla ja sitten emännälle - jotta odottaako - ikänä kuullut sellaista asiaa jotta niin niin tehdään ne on sanonut että ---- että ei tuota todeksi uskoisikaan

miten isänne sen ropeen teki
se sen niin kuin ei se ollenkaan sitä se vain niin kuin sen - niin mukavasti vain niin se oli niin sitkeää sitten jotta niin se sen - muistaa kuinka se se sen vain taittoi että ei se halkaissut ollenkaan että se pysyy ehjänä sitten jotta sen sai sen se teki kaksikin sitten mutta toinen tuli sitten ehjä jotta piti - vettä sisälle panna ja se vähän niin kuin murtuu sitten ja mutta se toinen sattuu pysymään sitten ehjänä jotta se se onnistuu sitten todesta tuosta tuohesta meni todesta mieleen niin kovaa se se se tuohen otto

niitä sitten oli sellaisia jotta ne varkain otti - toisen niitä sitten - jotka Vaasaankin -- myydä tuohia ja meni se oli vähän niin kuin vahingollista niin koivumetsälle kun jos se ollensakin syvälle - viillettiin se että se meni puuta myöten se mutta jos oikein terävällä veitsellä ja oman metsässänsä niin ei tehnyt niinkään paljon asiaan kun se sen jätti se sen vain sen tuohen vain niin otti irti jotta ei se painanut sitä puuta myöten mutta kun sen painaa puuta myöten niin siihen tuli sellainen raita sitten ja se rupesi sitä niin kuin lahoamaan henkeen tulemaan kohta koivu jotta ei se sitä kärsinyt jotta siihen veitsellä noin vedettiin ja se jäi sitten siihen kasvamaan mutta kun niin se niin kuin tuli ottaa otti niin kuin toista tuohta vähän sellaista kopelotuohta sitten siihen niin sen sen niin - sen sen sellaisen niin kaarnan päälle sitten kun ei sitä vedetty puuta myöten jotta se vain se tuohi siitä otti jotta se irtosi siitä kaarnasta mutta ei kaarnaa sitten niin kuin viilletty puuhun asti niitä oli sellaisiakin sitten paljon jotka oli se että kun se tuli sellainen niin kuin -- sellainen kopelotuohi ei se tullut enää sellainen sitkeä että ei sillä saanut mitään ei se olisi oikein katollekaan kelvannut mutta tuli vain sellaista tuohta vähän sitten siihen kun se niin kaarnan päälle jos ei sitä vain niin mutta sitten se rupesi niin kuin kuoleentumaan se koko koivu ja vähän sellaiseksi niin kuin kun sen niin veti sen niin puuta myöten reiluun sen veitsensä se oli niin kuin jokin - ukonilma olisi siitä vähän siirtänyt se oli niin pitkältä kuinka se tuohta oli otettu niin tuli sellainen halkio siihen puuhun ja se rupesi kun niin kuivamaan tuolla muistan viimeisen niin tuohikattoisen tuparadin niin Norinkylässä siellä sanottiin Punniksi sitä taloja se on nyt vasta he ei se se on - olisikohan kymmenkunta vuotta ollut niin se on pidettykin se rati sitten ja se oli pitkän tuvanradin - tuparadin päällä sellainen tuohikatto ja siellä malat sitten päällä ja sellaiset jo häijytkin malat jotta ne rupesi siellä varisemaan että niitä roskapuita olisi saanut - katon tornista luvaan panna siellä on todesta niin sellainen ollut - viimeiseksi tuparadin päällä niin oli ennen sitten vain sellainen niin sen tähden tehtiin on - ennen tehty sellaisia vähän illoja ne tuparaditkin kun niin ollut sellainen kun ne tuohikattoja on ollut siinä on vain pantu sellainen rästilöin sitten siihen niin se niin kuin räystääksikin vain sellainen soukka jokin vahva halkaistu puu niin se on sitten niin tullut sellainen jotta ei siinä ole tullut -- räystäs sellainen vähän - että olisi - kussut pitkin seinää se vesi sitten katolta mutta kun niin se on ne on tehty sellaisia vähän illoja ne - ennen ne tuvat niin ne on sitten niin se räystäs on tullut jotta se on - kussut sitten alas niin kauemmas se vesi sitten että ei se ole pitkin seinää tullut jotta siinä on ollut sellainen tarkoitus sitten kun ei sitä nyt ole viitsinyt monta puoliskoa sinne tällätä kiinni kun hyvä kun sen yhden sai sitten sinne räystäälle jotta sai sitten tuohet siihen siitä alkamaan kattamaan ja mutta se on sitten niin se niin ne on todesta ennen ennen vanhaan huone tuparaditkin niin ollut aivan sellaisia illoja vaikka muutkin vanhat huoneet niin ollut noilla luhtaladot oikein - ollut pahoin illoja jotka kanssa on tuohikatteella pantu mutta "niihin̬ saikim 'pannan niihi 'sellaasihin 'tuahikattoo-, elikä 'sellaasihin "illoohil 'latoohin ni 'heini₍äkin niin, 'vaikka 'melekeen "tuarehna kun nin, 'ei ne päähnyl "laskeentumahan ne kun ne ‿l-, kul 'laskeentuu niin, ni jää selaasi₍a 'rakoja sittek kun se oli 'siälä niku "seinäm päällä, 'aina ‿s-, "ympärihiinsÄ. kun se oli sellainen illo se oli niin kuin trattiin olisi pannut heiniä jotta kun se laskeutuu niin sinne jää aina tuulen aukkoja kun ne seinään niin kuin laski koko kokoon kuivuikin niin jo sen minä olen ainakin havainnut kun oli meilläkin oli tuollaisia vanhoja latoja niin ne oli sellaisia oikein illoja minä panin monta kertaa sinne sellaisia heiniä jotta ei ne ollut vielä kuinka paljon kuivaneet ja ne oli aina kuivia kun niitä sieltä haki kun niin ne oli sellaisia - illoja niin ne ne makasi siinä niin kuin ei se päässyt oikein laskeutumaan kun se makasi sen seinän päällä sitten se aina jotta sinne kun se laskeutuu se keskeltä - niin sinne jäi niin kuin - tuulen rakoja sitten sinne jotta - sinne pääsi tuuli puhaltamaan

mitenkäs sitä oikein alettiin tehdä sitä tuohikattoa
niin tuohikattoa no sitä samoin kuin niin tuota pärekattoakin jotta sitä mentiin niin räystäältä aloitettiin ja mentiin aina sillä tavalla suomustamalla johonkin tuon verran niin niin kuin tuon verran aina sellaista mentiin aina ylöspäin sitten niin kauan että räystäs tuli ne se ne oli niin ne oli kyllä lujia kattoja ei ne kesken niin vuotamaankaan ruvennut ja ne oli mitäs tuohi ei tuohi kovin lahoa se on hyvää lahoamista vastaan tuohi kyllä kun ne aikansa oli siellä niin kyllä ne viimeiseksi sitten rupesi pörristymään kanssa ja rupesi nekin vuotamaankin